Áan, o e̱ste̱e̱, ríga̱ mangaa ríí mu̱ꞌsngááló ada̱ mangaa xóne maguatuun khaa control del- drégo̱o̱ tele rí mi̱khamaa̱ ne̱ ikhaa, maguatuu̱n khaa̱ control mo̱goo- ma̱ꞌ-matuaꞌée̱n- machíjmbi̱i̱ iduu ne̱ rá, maríꞌkhuu̱ khaa canal, ajánꞌ. Gíꞌmaa rí mu̱ꞌsngáálóꞌ aꞌdiálóꞌ rí magua- xíni jaꞌnii maskámaa̱ tele, xíni ma̱ꞌñuu̱ cambiar canal, kajngó mogoo ma̱ma̱ñuu̱.